Iyaa eyuva rongwatero orini eyuva ronyune uriri momundu eyuva ndiyandja ondoroka komundu auhe indi kutja watjitavi uriri marikupe ondjoroka kutja ndi wahaa kutja hapo vandu mavendjizemburuka nai otjaami tjimbapenduka mbipenduka mondatu youtuku ekumbu etja ndangi ku jehova kutja wendjipe omasa mbavasa meyuva ndi tjiri tjiri etja ovandu ovengi vapo vezera okumuna euva rao rongwatero nu kapekarere otjiputarise kaani nu ngandu meuva randje ndi muhukomunene tjiwapenduka okutja nao wakotoka tjiri euva ndi mokati kotjivike okutja mwapenduka o porumwe ookumuna omundu wautuka weya uriri wekukuhupita hii mwatje mondjihupitireye mama euva roye rongwatero hii ohoo otjiti tjina werizembisa tjimovanga okupenduka mena rokutja popengi irira kokutja hiri muhukomunene rukuru omukazona utjiwa okutja handje wekuyetere omeya omapyu mama omeya omapyu oonga upwene ii tjimbikara himpwena nu meuva ndo poo hipwena rukuru nao oo ongwae aa eyuva rongwatero okutja ovandu nao veya vekukumburira vekukupa ozo haka vekukupa oo okukumburira nokukuhupita tjimwzirembo opuwo ngunda aturimbo okamuna nambo tjiwautu okutoora ongoze ozombuze zautu okuhita auhe eengwi ngumekuzerirepo euvarwe rongwatero dni ouningandu. Ngwatono ekuzerirepo ouningandu otja ovandu mbutungura mozombuze okutja okandu ketu okatimbu tjandje karavaere kombako kutja nindoni euva ra ukarapo ndino ndi wakwatwa meuva ndi okutja popengi ovandu tjivazuu moradio ngwautu okukutonena kutja mbwae arikana euva roe rongwatero oondo matukuzerirepo ouningandu tjiweya poviungura popengi tjimbeya poviungura mena kutja ovakwetu mena rokutja tunepango ndo rokutja eyuva roye rongwatero tuyuva ndiso kutjindwa meyuva ewa enandengu tjinene tjimoya pombanda otjitihe patuwapewa ekopi porumwe poo kangamwa otjina tjivakaranda tjitwakewa kombanda otjitihe tjwe, okutja meuva retu ndo noho rongwatero popengi tjimokutuka ukutuka moimwe koungura nga mapeta tjiwakutuka okutja opokuyenda konganda nambano okutara kutja nambo otjikuki matjikazapi tjimoya porumwe ihe wakaranda otjikuki tjongwatero tji ovikuria mbimamuso kuria vyo ngwatero amuhaama amuri arikaa nondjoroka kove tjimamuya riyende komapeta mbeni ngweya ngwekupee otjiyandjewa eekukupa popengi imbo vandje imbo vazandu veungura oukarata okutja euva ndo nao opuwo makuza maungura maungura uriri ovina vyoskole ami otjimetja mwatje ovina vyosikore mbimoungura ovikwae, aaa haa meungura ovina twapewa ovina ovingi okungura uriri nangwari eye makondjisa okakarata koye nga okungura momwano muwa okutwako viperendero. Ngandu ngandu kokurova tjimamukaria otjimomunu waeterwa okakarata mama mbekuyetere okakarata okonga mbekurandere oureke euva randje arire euva rondjoroka o tjiri tjiri otemwa kokutja omundu ngwi nai weripura notjikwae kokutja tjiri meuva randje ndi uso kusanisa ngwi kwete tjiva nao handje twautuokurira nao momunu kokutja tjiri tjiri muhona wendjipa oundu wandje mbwi maundjizemburuka oo povandu varwe mbumavekutonene ongoze ngweya ngwaetaye ngwekuhindire nandae otjimariva otjo karande nao tjikwae omapeta tjiyekeya tjiwakahaama okumbu nambano oyarura ondangi ku jehova kokutja ndangi jehova euva randje rongwatero dni kapena tjimwe tjitja kaenda navi meuva randje kapena tjina tjitjaputarisa rari eyuva rondjoroka okuza ngarapiti nga tjimarikaanda oyarura ondangi ku jehova kutja nambano nai wendjiwezireko mbura kombura ndji ongwao matu kaenda komurungu nambano maturerembo kutja ondjira komurungu mai kaenda okuyendapi eyuva ndi raanda nanao nu noho ngandu keyuva inde kwao otjiukamuna ozombuze ndalata ndeere rusenina otja tjii mwatje ovandu noho erero ma mavenene okukuzemburuka kutja mbwae erero mbari mba mbari ambazembi mbekuhindire okambuze okongo keyuva royendi okutja tjiri tjiri rira euvaa ndikaenda amaritupuka amarihakahana kovanga okutja noho riyande mena kutja popengi mweterwa oviyandjwa noo. Okutjangerwa indo zombuze ndo ongoze yoye eyuva ndo ikara ongoze ndjimaihiti nokupita uriri ndjihena okurara ingwiwatono ingwi watjanga okutja ona ndjo noho otjirira ondjoroka kutja nangwari uno vandu mbezemburuka eyuva rwe ndi rongwatero yoye ndi kutja oombo muhuko woye poo ongomapanga woye mena kutja ouye nai waparanga twahara omapanga omengi nu ngeheri omihoko vyetu mbeheri veraka retu omunduauhe otje kuzemburuka omundu ngwekutwa kotungovi ngwekutwa kuye tjiri otjirira eyuva ewa enene tjinene ngatjimokaandisa komaandero nu handje motanga uriri kutja nangwari mbawezirwa ombura meuva ndi ovandu mavezemburuka punaove ovandu maveyoroka punaove kaa karirre eyuva ndimotja mbakwatwa nu kapena mundu ngu mendji zerirepo ouningandu poo kapena mundu ngu mendji zemburuka.